एक आदर्श विवाह जीको हवे जिके में लड़को और लड़की दोणा री मंजूरी हवे। वणा रे घर वाला भी राजी हवे और शादी रे हारु जिका लड़का रे परिवार वाला हवे वे दहेज नी मांगे। दोणो पक्ष राजी हवे और कोई मांग नी करे जना आदर्श व्याव सम्पन्न हवे। और काणा भी लड़ाई वेगरा हवे तो मिल बैठ ने बात खातम करे इयू नी के लड़णा हरु हू जावे।